Nga nakazuka nsoka kunaba mumaiso no nenkuta amaino Kaisi awo nitandika okola emirimu jonajona.

Ekiretera abantu okufuna sirimu mukitundu mu muntu kutasobola kwekuma omwene kutaba nabuvunayiziwa obukwata kwiwe omuntu omwene nadala okwekuma abandi bakoba tukolesye obupira tibataka kale just kukwana kwabulisawa yonayona buli gwo sangire nomukwana nga ebula kintu ekyokolesya imukukwana okwo

Abandi banywa amata nga tebafumbire amata kusa abo nebafuna akakuwolo abandi omuntu owa'banga akowola nga bali kumpi twetaga okufumba amata kusa twetaga okubanga tubikaku eminwa oba netuba ewala naabo abakowola.

Twemerera kumugongo no'kutikinga bupapula nga tulonda abakulembezi mukyaalo

Abawala bafumbirwa nga bakaali batobato na'bakali bona abakulu tebagumya obufombo nikyo ekizibu ekiri awo okubantu abo ababiri

Amaizi ago oyinza ogabona oti mayonjo naye nga galimu obuuka obwotasobola okuwona namaiso kale kitukakata ku nga abantu okunyuwa amazi amaijanjabye olwo kwewala ekiruaire kye kidukano

Ekireta typhoid kunyuwa maizi amabibi ago ga okunyuwa amaizi nga tofumbire kisana okufumba amaizi ino

Kwefaaku nga tuywmba abaana aabo kubatwaala okuisomero , kubagulira ebitabo, kubagulira amakalaamu, nebafuna namayunifoomu, ebibawa nokubanti alikufuna necokulya eciri kwaba okumuyamba okwisomero egyaali, kimu kims Kimusika kimussiba okuba nzenti eizo ne'juuzi asobola okwaaba okwisomero ebintu byokulia.

Butemulisia nga musayi nga bakkali okwegaita nebutakozesia nga kondomu nga bali munsonga

Indiana okutegera ebisera ebi ebi ebiyebitwala nokwefunyika engoye

Olwensonga na'maizi gebali okozesia oluisi gabba makyafu nga galimu ebiwuka ate abandi bazanyira mumaizi ago bamala baganyuuwa ku kuganyuwa kwona abandi amaizi egebalikuzanyiramu galimu ebiwuka bisobola oluisi okubitira oba mubigere nebibakwata abandi balina amaabwa okumubiri kale amaabwa amaizi ago gasobola gaingiria obuwuka okumubiri

Okusoma kukyusiriye embera yange obulamu bwange embera yobulamu bwange olwo'kuba enfuna yange bwatyanu eterere engeri yo kulya olya kusa obulamu bwona bulikusa ate ebinetaga mubulamu imbifuna mubwangu

Ekitundu kyange kyambire amaka okusoma okusa nga kale kiyamba okuwona nti kikunga kikunganya abantu oku zimba amasomero negabba kumpi nokubulira abantu okutwala abana kwisomero era abana basomere era tulina esubi ku bana muki batuyamba omaiso

Programu jonajona jagavumenti giso gisokera kubasomi so nga nze omusomi nsoka okufuna eprogramu nga Ono etiyasomere akali okujisina nenimutusiya ku so okusoma kunyambire okutegera eprogramu ejagavumenti okusinga omuntu etiyasomere

Mpaa omwaana wange amakerendda age'biwuuka emirundi missatu olunaku.

Engeri eyimu nikwo okuba nga bulijo tugona mubutimba bwensiri era ekyo kisobola okutuyamba ino okuba nga twewala endwaire eyo musuja era nokusabula ebibira ebikwiriraine

Aaah aaah ekisinga ekikulu kufumba maizi ogafumbe gatokote gawole ale awo obo'banga onywa amaizi nga ago oba omaite nti masa

Okusoma okwange kwambire abaana bange kubanga nsobola okusomesiya basobola okuliya kusa okuwambaza nebintu eibataka biyonabiyona ebiyenfuna basobola okubifuna

Kukozesa emeere nsa na'maizi amasa ebyolooni nga biliwa no butandaalo nga buliwo kiyamba ino okukozesia ebintu ebiyonjjo bitolawo okwiddukana omukitundu oba omunsi egye tulimu kale embeera yowulamu ettaka neba nti musobola okwekuumya kusa.

Nikwo eino okuba nga asobwoire okukuma obuka obugumu mubulamu bwe akola ku emirimu egireta egimuwa muku yena nga abaku ne exercise nadala mukutambulya avuga ku egali, ayaba nalimaku, olya ku emere nadala emere eyamukisiko enu neba nga erikumuyamba

Okusoma kuleta okufuna ebintu ebiyaka ogula amamotoka, okwigulawo amasomero nosobola okusomesya abaana banyu buli mwana nakula nga amaite ati okusoma nikyo ekintu ekyemeriere wo amaka

Kale nga maka gasoboire ku okubona nti galwanisiya okusoma nga tugexiya ku bintu biyakulima tulima ki no kivuba nititwala abaana kwisomero nokubulira abaana bene babe nomoyo gwo kusoma lwakuba ekituzihaziriye omwigwanga Nico okusoma

Aa engeri abasaiza ebasobola okuwona ekiruaire kya prostate nikwo okwaba mu madwaliro Nene nebaba kebera nibamala babawa obujanjabi mangu nga bukali okutuka omwise eria wala

Okusoma, kukumanyisia ebitonde Mukama ebiyatondere ebisa okukitundu, ebyo oba oba oba, obitamu omugaso mungi inu, nga emisaale, nga amaizi agalimu ebyenyanza, nebintu ebisinga obuungi.

Okusoma kunyambire kubanga inina esente ejensobola okumira amaka gaife nokulya nabazaire bange bona nsobola obamba

Enkulakulana eiza mukitundu nadala nga abaana babaire kimweiza okuuliziyagana mukitundu okuuliziyagana mumaka okubuliziyagana nadala okubulira abakulu kireta enkulakulana emigisa girimu okubuliziyagana nabantu abakulu

Kubyeyanga buli makezi bino ebibyeya bweyi ate bino ebyebasimula obusimuli kuwona nga amakezi babisimula nibisigala nga binyirira

Ntaka ino okuyisinkana abantu abayaka era ne'mikwano enjaka kubanga jikuwa ebiyokwega binji nokumanya engeri ensi ejetambulamu bulijo ekyo inkitaka ino kubanga kikyusya mu amagezi go

Nsobola okwelowozaku okutyama nga nelobozaku okubona nti nsobola okulowaza nti natandika ki lero oba mbera yakufuna emere oba kulowoza ku byakukola kaisi zena ntindikire awo oba kuwujula ku ndola oba nakolere ino nimpumula ku endolo kale awo kiba kinyamba ino mukifo kyasirikirira mba nga nsirikirire ndina okulowoza kyakukola

Olwe sabiti, ntera okwaba ninsaba, aaa okwebazya omukama, ankuuma, ampa amaani, amagezi, aah Nate ebiseera ebindi nsobola okutuuka ku ninambuula ku abakaire omukyalo kyange.

Kale amakerenda age biwuuka bagabire baana buli oluvanyuma lwamyezi oti misatu pologulamu ebita nga bawa baana makerenda gebiwuka era omwana ayinakubonanga afuuna amakerenda ago kimuyambe.

Emere ejensinga okutaka njaba okuwonanti ebintu byonabyona ebigifumbire binyirira nadala nga amasepiki, ebikopo oba byona byona bibbe nga binyirira nenjifumba kusa nomuliro mutono neba nga eya kusa

Imbe tinfunangaku

Emizanyu nga mingi naye eriyo gwakusamba omupira bulimwana awoneka nga agutaka kubanga gubawa okugumiya amagumaba gabu mukukula kwabu

Emere yange injikumira mukideero; nga kizwire, ngula obuvera nintekamu emere eyo ninjiteka munyumba ejenkkuumira mu emere yange.

Amaiso nigo galaga nti omuntu aweremu amaizi gamala gayeruka kya kya omubiri nigwokya

Ye insobola ee eka kale je fulaga ya uganda kuliku ekirugavu eyekyenvu ne'mwuufu

Kyetaga nga buli mwaka omwana nomuwanga amakerenda agebibuka olwo kuzizya ebibuka okukula mukida ebula okuleta obulabe kubulamu bwo mwana

Okunywa okunywa amaizi amabibi gonna galeta okufuna akale okufuna ekilwaire ekyo ate nekindi owobanga oli muntu wesigara obanga onywa osigara buli sawa ofuna akalwaire Ako so ngeri jetusobola okwaala obutafuna ekilwaire ekyo kweewala sigara nekindi tube nga tetukozesya ekikopo ekikopo ekimo oba esuwani no'muntu oyo abanga afunile aka ekilwaire ekyo.

Aa ekisoka kutya katonda nikyo kintu ekyukulu ino aaa ekyokubiri kutya bazaire ekyokusatu nabanga batambulira mubibina ebisa ebitya katonda.

Okusoma kwa'bawala kukyukire ino kukyusirie ebintu bingi ino wankubade mubibina kya kya kyekika bona bayinza okuwa ebirobozo bwaiwe nebabulilisia

Abakali basobola okwigula amasomero, basobola okwemerera okuba mps basobola okola bulikimu

Ebintu ebivamu nga tukumba ebintu nga obumweso nibiyo ebiruaire nadala nga ekiruaire ekiya sirimu cikwata ino nga tukumba ebintu nga ebiyobumweso

Omungeri yo'okoba abantu okusima ebiina nibabona nti egasiya gyengyena egyebayeya omu'maka, egyebeya omu'nyumba bafuka mubiina ebyo ebibasimire ekyo kiyamba ino e'bipapula ne'bivera empunga ebye'tambulya tebisobola okutambula lwakuba biri mukiina awo osobola okubyokya nibanti tebisobola okusalanika omukitundu.

Muyambagana nikyo ejisingire okukyusya embera yamaka gange baya banyamba nzena nibayamba aah obwenkwaite ku omulimu ogwebakola nebanfunira akasente nzena nikanyamba okusomesiya abaana bange

Aah abasinga obungi bazanya nga bakozesya mopira ejebayeta football ogwo'mopira ogwe'bigere abandi bakozesya bibyo

Eee kigwanire ino abawala bona basome okuba nga asobola okulankulana omusaiza abe nga afuna omuwala omusomi ate nga omusaiza yena musomi

Abantu basobwoire okuzimba, okusomesa abaana kumasomero ago amanene, okulima engudo jabu

Ekisokalaku kulambala mukatimba owekabanga kayonenekele nintunga ebituli nekibanga kiweile ekyokubiri nibanga nkumile owunjjo zeena amaizi agalegeka okumbale awo omukidaala nibanga zenanga ntolawo ebina ebyekwatira waika kumpi ne'daala

Ekiraga nti omuntu aweremu amaizi abawo nga mufumukiriri ate amaiso geruka namani gona aba abula niyo ekiraga omubiri